Toh ne arji makaranta, makaranta gwandum makarata yokono tomon yiji koyeswa shin walla ti pidi nin makaranta ne, kuma niyi shittau niyi shittau ne arji kuri, mun larrui jura minu ukurji muminu yi shittau ya dom